أنا بحب اشرب ايس كوفي و بحضره ازاي بجيب كوباية بحط فيها معلقة سكر و معلقة نسكافيه و مياه ساقعة و بضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يعملوا رغوة كده بحط فيها مكعبات تلج و احط صوص فانيليا او كراميل اي صوص و بعد كده بحط عليه لبن